Madaniyati judayam boy davlatlardan birisi bu Italiya hisoblanadi. Bu yerda biz oddiygina Rimda judayam ko’p narsani boshdan o’tirishimiz mumkin. O’z pitsasi bilan ajralib turadigan davlatda albatta pasta kabi ovqatlar ham judayam mashxur.